So'z erkinligi muhim qadriyat. <hesitation> Lekin u cheksiz bo'lmasligi kerak. Nafrat so'zlari, tuhmat va zo'ravonlikka chaqiruv kabi holatlarda cheklovlar qo'llanilishi kerak.